E o di go o, joe nai, joe edidi, sapo, sapo e joe, nogas edati, nogas enai, chapane, chapane, dente mere.